أنا أفضل الذهاب لمشاهدة فيلم وحدي، السبب أنني أستمتع بتجربتي الأفلام بشكل أكبر لما أكون وحدي، لأنني أقدر أركز على القصة وأعيش المشاعر بدون أي تشتت، كمان مشاهدة الأفلام تعطي فرصة للهروب من الواقع لفترة. وأحيانا أحب أستمتع بالمشاهد دون الحاجة للتفاعل مع أحد، أما تناول الغداء وحده يمكن أن يكون ممل شوي.